गोही मांशाहारी प्राणी है। आऊ गोही जमिन आऊ पानी दुनु ठाउँमे रेहेसिक्तियाँ। येने, एनके बहुत लम्बा मुह रह्ता। जह्माकी बन्ना/बहुत बल्गर जब्डा रह्ता। लम्बालम्बा दाँत रह्तियाँ। मतलबकीयेने अपन बल्गर जब्डा <hesitation> मांशाहारी प्राणी होईलके कारनतिती <hesitation> मासुओह्के चिंथेक तहिन। आऊ यदि अपन घैना कुछु <hesitation> खतराके महशुस होई कह्लेसे अप्नेआप ओह्के बचाईक् तह्नी फेन येने अपन जब्डाके प्रयोग कर्तियाँ।